Gabagaba nonoana nana apaurava ea, nana apaurava telekom PNG nai 0 naida kesols fo sim registreisen inoku ea a'ana nonoa badinana ai kauda imitindava iga isanidava, ivaida ivaidavariva iourarovenda va ia isa'i ae'adi emai prodak da vinarida a'adina a'adada ivavai ro'ava. inoku ai agoda vaida e'ira'a gadi ro'ava badina bat ko <hesitation> be ai paurana, paurana a'anai paurana. Ema vomia garau a'ana aenai ai vemai a'ana ounanai paurana iganava ipaurava emai paurana abunana ba'ana vere. Ba'ana i'inanai viga iganaro'a a'aenanai inokai ema rorina euganimai igana ro'ava emai abunai ekoremai ro'ava. Aenai vimia emai paurada vivavai a'ananai ekoremai ro'ava. Okev naida emai. momo'ainana ia emai simda. Sim da iregistaridia ro'ava kauda eda sim da iregista ro'ava. Inoku telekom PNG ana ounanai ai iveni, iveni noku ro'ava a'anana ai agona kauna'anana ai vi'ero va'iro paura abunana emai kau kome'ada ai osi i'ouraro ro'ava ae'adi ae'adi emai paurada a'a eda rawai a'a emai imiava abudadai lokeisen a'ananai gerawai ro'ava nonoa e gaga'a. Ea nonoa badina ai isai kastoma da imaiainidiava iourarovenda va. Isaisanana a'ana na isa'i nonoa. Be kauna a'anana. Ea agoda vaida a'ana ve'ira'a gadi badina kastoma da osi vuverea gavagava a'adina verea venda ai min eda verea veni'o, ona vo verea venida. Gavada vaida a'adada ai da geisa'aku a'adada eda rawai be rawai be ona a'ana asa paurana ivavaia va a'anana a'anana ai inaina da <hesitation> prodaks. Ema prodak da inarida ro'ava so a'ana ounanai isa'i kauda da voverea venda badina a'ana kastoma. Ana ounanai sori ai a'adina. <hesitation> agoda vaida paurana esina'a ro'ava a'ananai iouraro eda rawai, kau maorada vaida a'ana sina'a ge vararo ro'ava. Agoda vaida a'ana ukomna vesina'a ko a'ana paurana, paurana a'ana paurana ai ae'adi ovavaia va ko vovavaia badina gavana kauna a'ananai ogavagava omiava. Ko e'u paura a'ana nonoa auravenava. <hesitation> Ai olmous one a telekom nai apaurava. <hesitation> Ai iada osidi ipaurava a'ana gavada ira'uvere ai ae'adi ia eda inaina. Ae'adi ia inaina na kaivananai a'anana amaiva isa'i a andasten va aisa'aku va ae'adi ivavaina ana ounanai. Agoda vaida gavada ge'ira'ava a'anai ge ira'ava ai paura na a'anai paura na. Inoku a'a emai paura aonanai a'ananai kauda eda verea ko ai ka ouraro a'adina ana prodak da iradada a'ana ounanai. Ana ounanai a'adina a'anai a'adina paura na a'anai paurana.